ʻe ʻetw ʻi mwʻonan ʻalad de kam ʻi ʻi ʻi ʻi ʻi ʻu ʻu ʻkam na ʻi mwosam kuje joi ʻi ʻi ʻi mwosam ʻan aran ni mwosam ʻsalaʻa ʻi ʻi ʻabrebo mwosam ʻdefetre ʻanyam ʻdu ʻfajande ʻi ʻi ʻi ʻi ʻi ʻi ʻi ʻi ʻi mwosam ʻkukurol be ʻelagawala ʻi ʻi ʻi ʻi ʻi ʻi ʻi ʻi ʻi mwosam ʻakia